دا ځینې مشهورې خولۍ دي چې خلک یې کاروي: ټوپۍ، پېک داره خولۍ، بېس بال خولۍ، فیشن خولۍ، او لمر ضد خولۍ. د ژمي لپاره تودې وړينې خولۍ هم ډېرې کارول کېږي. د ښځو لپاره ځینې ښکلي خولۍ، او پوړني سره خولۍ هم لیدل کېږي. همدارنګه، دودیزې خولۍ لکه پښتني خولۍ، بلوڅي خولۍ، او افغانۍ هم ډېرې مشهوره دي. هر ډول خولۍ د موسم، ځای، او دود له مخې خپل ځانګړی ارزښت لري.